<hesitation> Kôfa tafandiniky robia. Robia bôaka malaza amy katôliky zao ty robia izen̈y jery ataony anaty jerinakà. Ankôtrany izen̈y tsy dia misy raha manokan̈a fa izen̈y edy fô